Nan gun nə kumsəli, mən gun kemənɔ naal n jou betəlomi nən maa kəligo nə kəla kwaamago, kwaamago a kɨla nən a yɔmə gəm nə yɔle a kumo dwɨyeni. Na nə maa kəligo nəno betəlɔmi n gun təl yɔli məndiyo, nan dɨ yɔli mi karfe nʊ jəbo minti fʊtətaalɨ karfe keməno nukun betəlɔmi a ja jəjalən jino ja ta gola gəlalantal jino. A məndɨnyo təmiyo, keməno nəbəl nja jəjalə miyo n ni bwɨlami a gənɔ, nə ja jəjalən nəno nən kel gola daa maaji nəno. Na yanə maa maajigɔ nə yəla nə bei lɔi na nə su su a kuuli na su a kuul ya nə maa maajigɔ na nə maa maajigɔ na yəla nə be banə ta maatəm jəjalən nəna lɔ betiyia su tuwa təm mwemo. Nəno nə ta maatəm, məndi n ta mantəm jəjaləno nan maa jəjaləno nən jai, nə ta kiyotəm kelo na nə kiyo kelo na nə kwiyai, karfe keməno tʊlkʊb nə ta daa dalən nəno, nə man kəligɔ na nə maa kəligi nə yɔ nə daala daalai Wʊni nəngo jʊ mə maalei a mʊgɔ Kumo wini. Be kwaama tɨka bən.